hér á Akureyri er rýmið Kaktus sem er allt í senn vinnustofa gallerí og hópur listamanna sem eiga það sammerkt að vinna verk sem eru bæði prýði en stinga líka pínulítið jú eins og ber að líta þá er þetta listastarfsemi undir nafninu

sýningarrými fyrir listamenn hefðbundinn dagur í

Arnar Ari að búa til óhljóð á græjurnar sínar fólk situr hérna og málar og smíðar það er mikið kaffi drukkið og mikið reykt og þú býrð til tónlist já ég geri tónlist já ég sem sagt geri raftónlist án tölvu heima hjá mér líka vegna þess að þegar manni leiðist á skapa sína eigin senu hér í bæ auk Áka eru meðlimir Kaktuss þau Arnar Ari plötusnúður og listamaður listakonan

Þórður Örn Hjálmarsson smiður Ívar Freyr Kárason grafískur hönnuður Gunnhildur Helgadóttir Jónína Björg Helgadóttir Jón Haukur Unnarsson Freyja já þetta er eiginlega úr öllum áttum hérna í þessum hóp hann er ansi fjölbreyttur en við höfum sameinað dálítið ólíkar áttir

þegar við höfum komið fram á gjörningum sem listahópur og fleira en svo stendur til

til núna eftir áramót þá ætlum við að skipuleggja

Hekla Björt sem er núverandi útsendari okkar í Reykjavík hún tekur að sér að skipuleggja það allt saman það verður myrkur

í maí og það myndi vera gróður jarðar þema sem er bók eftir

það kom nú bara jah kannski af því að hann stingur

hópur íslenskra tónlistarmanna lagði á dögunum land undir fót og fór til ég er ættaður frá Angóla sem er neðar í álfunni en ég er búinn að bíða eftir því mjög lengi að fá tækifæri

fólki með bakgrunn en ég hef og það að vera tónlistarmaður eða kona ótrúlega öðruvísi veruleiki

erfitt að vera tónlistarmaður á Íslandi að minna

breytt ég hef aldrei áður farið í svona

með öllu þessu fólki úr ólíkum heimsálfum að koma saman og gera eitthvað sem við

sem við öll fílum það var merkilegt fyrir mig

nýju hugmyndir sem ég hef

fengið af því að vinna með fólkinu hér er að mér finnst þau hugsa meira út í tónlistina en textann þau tónlistina til að hafa gaman meðan við á Íslandi erum

haft mjög þröngan tónlistarsmekk er bara svolítið æðisleg alveg sama þótt hún sé ólík

frábær sköpunin er svo mikil og sköpunarkrafturinn

með mér hvað tónlistin er sterk gefið mér færi á að kynnast þessu fólki

sögur frá

fara í skóla en geta sungið hvað tónlistin getur ég tek það með mér